Nëse modfikimi gjenetik i njerzve bohet për me parandalu smundje t'ndryshme gjenetike, atherë po. Ama kto ndryshime munën me pasë pasoja të paparashikume edhe munën me shkaktu komplikime të ndryshme shëndetsore.